Ma ko se aiparavo va, mbaetɨ ko aiparavo japɨpe kotɨ ai vaera, se jaiñomai ko sekɨreɨ amae ikatu kotɨ, jaema jaiñomai se aiparavo ikatu kotɨ oi va ventana, esa jokope se ma amae opaete mbae mbae reta re; jare sepɨa kañɨ i ño amae aja yave ɨvate rupi apɨka veve pe, jukurai se aguata ye.